זערא, הונדערט, צוויי הונדערט, דריי הונדערט, פיר הונדערט, פינף הונדערט, זעקס הונדערט, זיבן הונדערט, אכט הונדערט, ניין הונדערט, צען טויזנט- צען <hesitation> הונדערט טויזנט, כ'האב נישט קיין אנונג.